दोगरा सिंगडा ना पला सिंगडा ना उप्योग काई करने कोरेची। काम लागे की सिंगडा रोहे ती दिसरो आवे ती दिसरा काजे। ओको सिंगडा को दो मारने, धसाणने, आरी काना मानिशा भी कूटे बापडा दोगरान काजे। तऐ डूबी काजे टी बोले अपने सिंगडा को मारने दौड़े नांदला नांदला पूरे पूरे बिछड़े ऐते। डोगरो मारने आवे ते आपड़ा सिंगड़ा को जो मारे ने अपड़ो कये को रे। आवे ते दीसरो मारने आवे छे को जे मारे अपने कायी जो आवे आपने तोसली वाटलो कायी को रे सिंगडा तो मारने आ रहे।